Garrarran arab dera hama qabdi, arab ishian kun wonin ito hoinin wofuda fed, hoinini bines chacheroko kan qabenno fed bayat yani arab kan ufkasa bafte bayat ufgul wonsun vuteni hoishin sin lolati fetinen sumunen man itat arab kanan ufkasabutii amo dib yette yani shimpire won ak shimpireafa ama bines chacheroko kola ka ak tutia ka ak inscti kan ishin man itata arab kan ufkasa bafte bayat wo futi dub arabsun dera hama.